<hesitation> Amiko ny zavamaniry an, toy ny zavamananaina rehetra ihany an, arakaraky ny fikojakojanao azy no mampi-, mampiroborobo azy, dia ilay hoe maharary sy tsy maharary aloha tsy fantatro tompoko hoe maheno maharary ve izy fa, misy fiantraikany kosa raha ohatra hoe zavatra raha ohatra zavatra tsy <hesitation> ratsy no ataonao amin'ilay zavamaniry dia lasa maty ilay izy an dia tsy velona ilay izy, fa raha ohatra kosa hoe karakarainao tsara ohatra hoe asinao rano, asinao zezika dia miroborobo izy an dia maniry tsara.